Alura ël post chë l'ai vizità dë recent <noise> apunto al e Cesenatico ën Romagna ëndua ch'a ie tante aree balneari, cuindi tante spiage sia libere che a pagament e nui auti l'eru li ën ün ostello e l'avìu nosta spiagia privà